Furri servir sa të bush të ngrënëra <hesitation> me na determinata tecnica per esempiu <hesitation> mënd bush pulën me patatet te furri, mënd i bush na torta, mënd i bush bukë, mënd i bush shumë shurbise çë duan appuntu na temperatura e aut çë kanë mboznjë shumë qëro midhema sa të pripararen.